<hesitation> أهم معتقد بالنسبة لي هو الإحترام المتبادل، <hesitation> هو أساس أي علاقة ناجحة، سواء كانت علاقة شخصية أو إجتماعية، لازم نحترم إختلاف الناس وتفكيرهم، لأن كل واحد عنده وجهة نظر وتجربة وتجربة حياة مختلفة، الاحترام يعطيه مساحة للتفاهم والتعايش بسلام ويخلي الحياة أسهل وأجمل، هذا المعتقد لو تعلمناه وطبقناه في حياتنا بيكون له تأثير كبير على المجتمع بشكل عام.